خوذ كبسولة وحطها داخل آلة القهوة، وتأخذون فنجانا ولا كأس، <hesitation> هاذيك الآلة يجب أن تكون متأكد بلي عندها الما، بعد ذلك <hesitation> غلق هذاك الآلة، كي تحط الكبسولة الداخل ومن بعداك تشغلون الآلة ثم تختارون الكأس اللي تحبها، كبيره صغيره ولا متوسطة، سنى بضع دقائق وتجيك القهوه.